Kan te penti are sua'ne pera towi komagase kan tomahal tan kan to pinauman idokter ara sua'ne pakarau kan to ara kite marau su dara tinggi kolestrol le mapiris <hesitation> wuku nati pawomanku ara sua'ne ikite to umur walumpu loe na ti paoman ku kan to kumangase te tan talos tiara kap tiara kawiling kami talos mahal na pilien-pilien le ta kan to pi nauman dikter to kanto bi ara sua'ne one one one kan mautro ondei komsngase Na ore onde kan one bua tan onden tasusu kong mangase tea komangase lima sehan ampat sehat lima sempurna na te ara soa'ne te tokan kite ya ma'ne mamei kite tyiara masaki na tii ara kumoma jadi to ruma ringile apato mena oman dokter koma ni kite tiara masaki.